Aniny maromaro avao ka e vomaigny hoanigny, da avy teo koa, mihinany an'ity sakafo ino ma izy ty sôza ohatry na na ohatry zao e raha vita ame ronono regny, frômazy, io zao da minday protéine aby daholy.